var fyrst sýnd í Feneyjum árið átján hundruð fimmtíu og þrjú síðar hún gerist í París hér segir frá gleðikonunni Violettu hún og Alfredo fella saman hugi en faðir

óttast hneykslið sem það mun valda og sannfærir

Violettu um að yfirgefa Alfredo og þykjast unna öðrum og úr

verður mikill harmleikur

hafi lesið í efnisskrá að þetta sé í raun og veru vinsælasta ópera heimsins það og það kemur kemur mér ekkert á óvart svo á þessi saga

og

örlög í þeirri mynd sem hún birtist okkur þarna og sækir í í sögu

á sér birtingarmynd til dæmis í nákvæmlega sama sögn er tekin og unnið með hana í

í endurnýjun lífdaga Steinunn Birna Ragnarsdóttir

óperustjóra að setja la

fjórða sinn sem íslenska óperan setur upp takast mér fannst takast virkilega vel til það er það er alltaf eftirvænting og spenna þegar maður mætir á frumsýningu

og hans teymi að takast á við svona þekkt stykki því viðmiðin eru svo mörg en mér fannst takast virkilega vel til að þessu sinni það

Anna er algjörlega frábær söngkona hún leysti þetta hlutverk Víólettu af ótrúlega mikilli fagmennsku og listfengi listfengi hún var alveg frábær hafandi sagt það

hún óvenjulega létt sem Víóletta

maður heyrir og þekkir en það breytir því ekki að ég var ótrúlega fljótur að gleyma þeim áhyggjum mínum kvöldsins í meðförum hennar þetta er þetta er erfitt hlutverk

hún er á sviðinu eiginlega allan tímann mikið á henni

hún leysti þetta frábærlega hún er svona sterkari

á efra sviðinu heldur en neðra ja sko hún er alveg sterk en bara frá náttúrunnar hendi þá hefur hún kannski ekki þetta kjöt sem að maður er kannski vanur frá

heims en mér fannst það í raun ekki koma að sök en hún á þetta hlutverk í farteskinu núna og raddir söngvara þróast þannig að hún á eftir að verða og var í raun og í gær hún var stórkostleg en þetta hlutverk á klárlega eftir að vaxa með henni og afskaplega þokkafull á sviðinu algjörlega en svo er það Elmar bæði í leik og söng það var hvergi snöggan blett að finna á hans frammistöðu enn einn sigurinn fyrir Elmar finnst mér því hann var algjörlega frábær já ég hef heyrt í

Herdísi Önnu hann gerði margt ótrúlega vel en mér fannst sú ákvörðun að

persónuna svolítið flata í takt við það ég er ekki eins hoppandi ánægður með Hrólf og hin tvö þótt að margt hafi verið virkilega vel gert það er Kanadamaðurinn hvernig fannst þér jafnvægi

og ég þekki þetta stykki mjög vel ég tók þátt í uppfærslunni nítján hundruð níutíu og fimm þrjátíu sýningar eða eitthvað svoleiðis þannig að ég þekki músíkina ótrúlega vel og það var algjör unun að heyra hljómsveitina undir stjórn Magnúsar Ragnarssonar algjörlega frábær og í raun býst maður ekki við öðru frá kór Íslensku óperunnar hann er samstilltur hópur og sveik ekki frekar en áður

í Eldborg ég hreifst af þessari

litlar tilfærslur á sviði sem gera mikið aðallega unnið með ljós og vídeó það virkar mjög vel í mínum augum og

þér fannst mega betur fara í raun og veru var þetta aftur með dóttur mína mér finnst eins og hún þurfi að sjá þetta hún er tólf ára og það eru góð meðmæli

maður vill fara aftur þá er eitthvað rétt í gangi það eru smærri hlutverk þarna sem við erum ekki búnir að nefna þau eru öll vel mönnuð vel sungin þetta er